Dunsesi n la dunsesi ti mam mi ti ba ka giseri nyu'uŋɔ de la viiŋɔ, zunzɔŋɔ, n la mɔɔbaa. Ba mi ni ka gisera gee ita sɛla de la ba ni dita mɛ sɛla n sɔi la beere san yelege n de bama guum bee bama vo'osegɔ saŋa. Sankaŋa ti bama ga'a gisa gee vo'osa yine nya san ta ma'a ti la iŋɛ gbareti la ba nya yese na ti ba ɛɛ dia di gee nyɛ ko'om nyu gee mi ɛ la ba taaba gee ti beere la nyaŋɛ yelege